Laha zaho tara amy fivoria ampiasa any, ty fialatsiny soa hitako aloha lefa azafady fa mialatsiny aho fa tsy nahafoha tamin'ny maray.